لأ ال- ما تظاهرت إنى إنى ما بعرف شخص منشان ما أحاكيه، إنه أنا ما أحب الكذب أنا لو فى شخص مأبى أتحدث معه خلاص، أنا بتجنبه بهدوء تام، لكن <hesitation> ما يعجبنى أمثل إنى مو بشايفته وهاذى الشغلات، أنا الحمد لله علاقاتى بالناس مو قائمة على الإزعاج أو أى شى، فما أظن إنى راح أتحط بهذا الموقف.